Brôsy nify, ia, izy baka zen̈y fa fiborôsen̈a nify edy e zen̈y an̈aranany. Abôkaiô alain̈a <hesitation> asian̈a ino ma zen̈y? Fan̈adosoan̈a raha tavitavela an̈atin'ny vava zen̈y, misitrisitriky an̈atin'ny nify àby àby io ndreky fan̈a- fan̈adiovana lela koa zen̈y izy iny.